كنت بفظل العيش في جريدة صغيرة، السبب هو أن الجرى عادة ما توفر جو هادئ ومريح مما يساعد على تجليل التوتر والضغوط اليومية ، الحياة فى جرية صغيرة تعنى وجود مجتمع متماسك بيحيث يعرفوا الناس بعضهم البعظ مما يخلج شعور بالإنتماء والترابط كما أن الطبيعي تكون جريبى فى الجرء وهذا يسمح لى بالإستمتاع بالمناظر الخلابة والنشطة.